<noise> छोट दुरिमे बाहुत जोरति दौरे सिक्ना जानबरमे चितुवा होइल बघुवा होइल अइस्तहिं खरहा होइल या एक मेरके जउन <hesitation> गदुरा कहतियाँ ओइने फे परतियाँ । मुल यी जानबर लम्बा दुर तक अपन शिकारकर पाछे दौरे भर नाई सक्तियाँ । एने छोट दुरीक तहिन किल हाली हाली दौर पइतियाँ आउर जेहका करनति एन अपना शिकार करना फे सजिलो पर्ता ।